O frigorifero o l'é unna machina che penso ch'a fonçioñe coscì. Gh'é un motore ch'o fa giâ un gas un gazzo inte unna serpentina de tubbo. Questa serpentiña a l'é à contatto da do da scattoa dimmoghe da cella dove drento gh'é e cöse che se devan fâ vegnî freide. Questo gazzo o l'à a capaçitæ de attirâ o calore à l'interno ch'o gh'é à l'interno do frigorifero e portâlo de feua e fâlo smaltî inte l'ambiente. Da pratticamente penso ch'o no segge un fabricatô de freido ma un sottrattô de calô.